Karazagna fanaka haiko: <hesitation> armoara regny, avy eo latabatra, ery seza salon regny, fandriagna fandridandriagna mandrimandry regny avy eo bahut, <hesitation> étagère ta mba aigny hoe an-tragno asiagna raha raha madinidinika avy eo kômôdy regny koa.